Chista è na dumanna facili. La risposta è prestu ditta. Siddu jissi a la scola mi purtassi lu zainu cu dintra libbra, quaterni, pinni e matiti, d'accussi comu facissiru e fannu tutti li studenti di lu munnu. Ne chiù e ne menu. A la scola iu ci jivi e chisti eranu li cosi chi caminavanu sempri cu mia.